woan anin dursaa itoo rigoo fudee hadaa irr kaee ilkaan gar fuur duraa rigee garr garaakasaa rigee araab rigee, gar garaa kasaa kulii aoo rigee kulkulesee, afann bisaan hodaan dikee duub akasiin chafuun kasaa baat.